केनिया में उसन कटी बंधिये जलवाईव होगाईच्छे। इहां धूगो मौसम होगाईच्छे गीला मौ और सुखा। मौसम पहला सुस्ख मौसम दिसंबर से मार्च तक। चलाईच्छे और दूसरा सुस्ख मौसम जुलाई से अक्टूबर। तक चलाईच्छे केनिया में साल भर समुद्र के तापमान। उचा होगाईच्छे केनिया में साल भर आद्रता के अस्तर। जादा रहाईच्छे केनिया में हिंद महा सागर और उचाई। में अंतर के कारण अलग अलग जलवाईव छेतर होगाईच्छे।